شنو حيواني الأليف المفضل؟ ما عنديش حيوان أليف مفضل عندي حساسية من الحيوانات والكتاطيس مش من الجلدش نسموه مش عرم تاع الكتاطيس عندي منها حساسية وبالتالي ما نحبذهمش الكلاب نخاف منهم العصافير ما نجيبش نربيهم زادة الحقيقة علاقتي بالحيوانات يسر حكاية يعني نحبهم من بعيد لبعيد من بعيد لبعيد وكلهم كيف كيف عندي سمحين.